Ny fomba fampiasa telefaony azava tsotsotra amin'ny ajaja. Ny telefaony da minday feoñao mandeha amin'ny telefaony ndaty hafa da afaky miteño feo ndaty hafa koa añao bakeo.